Si iu vinissi a sapiri ca vincivu dinari a la lutterìa, mi mittissi, prima di tuttu, a circari un postu unni mi nni pozzu jiri in vacanza. Secunna cosa spinnissi dinari pi gràpiri aziendi e dari lu travagghiu a tanti pirsuni. Spinnissi dinari macari pi la comunità unni staju facennu strati, spitali, e tuttu chiddu chi c’è di bisognu. Macari pinsassi pi mia e m’accattassi zoccu haju bisognu.